<hesitation> Karaha leguma zao misy amnay akaigny, <hesitation> mise papange zey. I papange io, <hesitation> mahintsohintso zay lokony lavalava ze izy, karakaraha korzety igny izy, fa izy tsara be izy afangaro laoko megna. De avakeo voagnkazo ndreiky edy, misy <hesitation> makobà ze amgney agny izy ts tegna mamy be ze izy fa tsara. De misy e, karambôla zey koa.